Ri chkop ke mas i k'oslik chaq'ab' are ri tz'i <hesitation> xuq ke ri sji'l kobre sji'l este chaq'ab' kelul chertaq'xik wu rwoj chaq'ab' kertaqij wu rwoj kirtaqij derepente aak' mu choj <hesitation> aber che xtriq' cha qa ri sji'l este kurik' chaq'ab' kb'in ri siji'l k'oslik ri sji'l taq' ri q'e kuj wrik xuq'ke ri tz'i <hesitation> ri tz'i <hesitation> njel aq'ab' casi koslik che ju che tonik rat kerta ri tz'i i kerchej chijaj njel njel wu aq'ab'